Pues iyo tinduyu, iyo yiini, iyo naña, iyo yiini yute, iyo tityi, iyo <hesitation> iyo nwina dii wityi wili ni kua pues, ndida xa ñnuña ñyaa mispero, iyo soni iyo ko ññtu ka ñnxu iyo, iyo ndu'a, iyo nwina xa ni xa'a xa nindi'i te naxu ka.